يا أبو سعد مبروك الزواج مبروك الزواج يا أبو سعد الله يجمع بينكم على خير يا رب ويسعدكم طول العمر، آآ الله يوفجك ويبارك لك في زواجك ويبارك لك في زوجتك ويبارك لك في أهلها ويبارك لها فيك إن شاء الله، وإن شاء الله منك المال ومنها العيال، آآ الله يرزقكم إن شاء الله الذرية الصالحة ويجمع بينكم دايما في خير وعجبال إن شاء الله للفرحة الكبيرة.